भाई, हम दूई-चा दिन करना घुमना जाओंगा, तो दूई-चा दिन तोसी मानें करना हम पानें नागते चेरा भाई। क्योंकि गर्मी अभी खुब पड़ी रही, तो सब जाड़ सुकई जाएंगे, देखो हम चार-पाद दिन ने रहोंगा। फूल <hesitation> की तकली बासे है करता है अम दूई-चा दिन माने जाओंगा, डूई-चा धी जाओंगा। और एक दूई-चा धी रहो, नागता है कि दूई-चा धी बासे ने गर्मी गंम बर करें।